Соли ҳазору нуҳсаду ҳаштоду ҳашт Кореяи Ҷанубӣ бозиҳои олимпии тобистона баргузор кард. Ин барои кишвар як рудо рӯйдоди таърихӣ буд. Олимпиада ба ҷаҳон нишон дод, ки Кореяи Ҷанубӣ дигар як кишвари пешрафта аст. Бисёр сайёҳон ба кишвар ҷалб шуданд. Ин рӯйдод рушди фарҳанг ва иқтисодро суръат бахшид.